<noise> Tohizo ity safasafa ity azafady: "La adaladala tokoa rety mpifanolobodorindry aminao rety. <noise> Ino ho izy iha volagnin'ireo amiko